Ma pigem söösiq iks soolast süüki hummogus, selle et <hesitation> hummogusüük jo om üts tähtsämbit süüke pääväh ja mullõ miildüs, ku ma saa iks tõtõstõ kõrraligult kõtu täüs hummogu.